Ekindu ekyerisangalhisya ekya ngalholhireko kyabya kiro kighuma ithune omwa bus omwa kiro omundu mukulhu amasubalha omwa kakongolho aka- akamaghetse ake rwenzori amakaghusa eyihya kamawa okwa mulhume owe boda inianemuvuga epiki amaswe amamuthikirako kye kindu ekyerisangalhisya ekya kya nga mathalholhako ekyindu ekyo mukyanyisangalhisya kutsibu kutsibu kusangwa ngabya isingasi indi omundu mukulhu eyanayitheghererye omulhume mukulhu indi angi nakolha ekindu ekiringa ekyu. <noise>